امم أسمع نوع واحد؟ لا ما أسمع نوع واحد، أسمع أنواع مختلفة حسب الحالة. أحيانًا الخليجي أحيانًا عالمي أحيانًا مصري، بعض الأوق- أوقات أحب أسمع موسيقى هادية أو حتى ريلاكس، أو ممكن أسمع القرآن.